No kõrralik kokk piät mõistma häste süvväq tetäq. Ja tä piät olõma kipõ, kipõstõ piät tegemä ja täpsä piät olõma. Piät inemiisiga häste läbi saama, ülembüsegaq ja ettekandjidõgaq ja või-ollaq ka klientegaq ja.